Oven we ibib yidahi we iramme mm we nehee gee igben nne awo onumum mme gbong oven wa yene gee sot onowana irem gee agee agaa sakme owo onewana mee gbong oven ighaha ovene yemene onewana onewane uramwo owo onewana ayeni gbong ke set onurem ighaha onurunwe uvuma uvum bibwo oven mme ame usak wo usak iremm iromwo eee ee edubo ibib ishi oven we ire ke omewe ke omewe mm ke efu ghega ugeee urem gee ozot ugbaraghara igham isa urem gee zoi biakpan ewe nume ngee igham isa be asaso ari mme nagee igben anyeen gwanghe gwanme nne uge nree gham asaso agham aghari uwanine oh gwang atoma idane ekpik oh yene inep mma nne agham onewana gee ren mmu jee ntak uwan nne yene awogha yene eee mm kpang oven arue and ke eee inugi ke inugi ngha ano gham ame be ashiui then umeruma ushiga uwuu ibib igben uyewo ibib igbenewo ugee, ugee meet erimane uruma utee iromime nne gwanme usak gwan we. Ke ntaa inierenami iromine imiereni ani oven aship imierenani ani omo awam anung imierenani ani eyak ayak uttuu areum so gwang yimewe inuk me nuuk iromime nnee usak onoor usak gwanwe ameng ishig ashime ighaha mme obie ono we uchoro uchoro anang ishig ashine oh abiem atee biak atee gbak atee <hesitation> ighat ishig umang ishig ushine atee gwanghe mme usakme ava dimi odumodum atom agbob ukaa adem igwuru aaa gee edu arami tutu ishike ugwugha eee wuu urene but utuu me ashini ntak odo aniavai gee jeni anui aniavai ge jeni aree erem ge edaudan egbiewo edaiden igben ighaignaha nfuna deene ighane ighama egGot ighana eget amani ugwugha nwe ashi ren agwee ugwuga nwe ushiramye umang uttu ugbaghara uzog odaan odo ari kpani anigemi aree nume ge igben igee gee efieghaga. Ke yebia we igben na ikwu irume igben ee yiepia imep nna awan ugwugha ayen nne ovene iremiwo ighana ugwugha edwe uromiwo gbene zaa awan me agbai adono awan mme uyee. Opino awan mme ke sot rememo ngee sot me ighana irume o awan mme uso, ugee uso me ighem inep oh ugwuewe uromwo azagha abunam atee ugwugha aromini agwee ewe aromine ugee nsume aravai irume gee jeni ani avai ani akuru ani, kuvaa inume gee jeni ani, anarume gee jeni ani, Kuvaa irume gee jeni agee uso anuma kep utuume utuume iroiwo ani jee uso utuume itewo iromi azime ugee ikpaga me nwe gee igbene yipia aa ighama irume.